Vulai vwa zisendi, nuli na zisendi, zisendi zinyara khukurevela ulazicharira imberi, zisendi zimukhonye ugure shihuria usominyirekhu vana, zikukhonye, uqullekhu mguru, ukhole khumakura gogo, ulombere mu vindu vyovyo, ukolleku igasi yoyo ya hango miinziri ja hango; nuli na zisendi zinyikhi sana khari ugonaa mba uhenda za mwoyo, viivi niviiza nivanzivira no nishinaa shikorekanga lakini nurumikhire zisendi vulai zisendi nizindai, zisendi zirakhukhonya, zisendi vulai zirakhukhonga muuzira ili indai, khu zisendi nizindai nuli nazio, na nuuvuja zisendi, ulavaza mundu wa kujendajenda ulara namaisha malai tuwe, ulava nilimenya lilaitawe uravaza mundu wa kusarasava, nukhujendajenda muzinjira vandu vakhulaleza ulishindu za navuza uli nizisendi ulumikhira iriindai vovo hango hoho, ulambere sindu vyovyo, mihinziri chz hzngo hoho unyole zizaagira vulai. Navi nizisendi zinyikhi nivulai zinyarakukhonga, usominge rana, rana rasome vanarakasoma, vanyore zikuri, vakanyora zikari, vanyore mihinzi, vahinzire igasi, vakuinzira mihinzi, vakuhumbakire inzu, vakakumbakra inzu, unyore ligalukana, wakanyora zikavi, umenyi munzu indai, rana ragule midoga, midogo chikukonye, mbushere mwakasakura kari ndasakura ndi, ndakunyora mwana wanje unyoli mudokaizaaza kumbukula khari nindenga kuzia musivitali ndakangola mudoga gukhongi mwanawa, mwanawa kwazizagira imberi kuri nizikari.